ذات مساء اكتشفت صيادة مسنة زجاجة تحتوي على رسالة الرسالة كانت من بحار غرق قبل سنوات طويلة وكانت تحتوي على خريطة لمكان دفن فيه كنز كبير الصيادة قررت تترك كل شي وتبحث عن الكنز المفقود